परिवर्तन हम्मर जिवनके तेहना बहुत जरुरी हे । हमरे हम्मर ब्यक्तित्व परिवर्तन करेक सिकत होइ काहिककि ब्यक्तित्व कहलेके हम्मर संचना शक्ति, हम्मर भावना, ब्यवहारके नमुना हे । ब्यक्तित्व परिवर्तनके उपाइन कहबो तो अनुभव, सोंच, प्रयास, सोंचमे लचकता, समाजिक प्रभाव, तालिम, सिप, ध्यान धरना हे । काहिककि तब तक्का हम्मर तिया <noise> ब्यक्तित्व परिवर्तन नाइ होइ तब तक्का हम्मर समाजिक जिवनमे कोइ प्रभाव नाइ परसकत हे । ब्यक्तित्व परिवर्तनके उपाइके रुपमे हमरे देख सिकत होइ मुल्याँकन करना, सकारात्मक सोंचके बिकास करना, नमा अनुभव लेहना, सहि संगत करना, मजा बानके बिकास करना, मजा बात सिखना, लगातार प्रयास करना आउ शंकल्प लेहना हे । जब तक्का हमरे संकल्प आउ नमा बानके बिकास नाइ <hesitation> करसिकत होइ तब तक्का हम्मर ब्यक्तित्व परिवर्तन कबु नाइ हुइसकत हे । उहिमारे हमरे हम्मर जिवनमे परिवर्तन लाइक तेहना हम्मर ब्यक्तित्वमे परिवर्तन लैना फेक जरुरी है ।